Ny thailande da miavaky amin ny amin ny Fivavaha Boudisme satria ny dimy amby sivy folo isanjato gnolo amindreo agny da mivavaky amin ny Boudisme aby fa ny dimy isanjato ny Kristiana, ny Musulman.